نعم، يمكنني فعل ذلك، سبعة، ثلاثة، اثنا- اتناشر، صفر، تسعة، خمسة، أربعتاش، واحد، عشرة، ستة، خمستاش، اثنان، ثمانية، أربعة، تلاتاش، حداش.